विवाह करना सी पैली वै सख्शियत का बाराम यू जाणनु बेहद जरूरी च कि हम दुयों का विचार, मन, रहन सहन, बातें और खान पान मेल खांद छन कि ना? ये का साथ ही साथ हमारी राजनीतिक समझ भी अब का समय मा जरूरी ह्वे जांदी।